פעלראי דיעלי אסל אלקון הוא ח'לק אלאלהי בחר לי כנא נתעלמו פטראת דיעלנא כנדיר אלאימאן בלי אללה ח'לק אלסמואט ואלארד ו כל שי לי פיها בחכמה ו בנייה עז'ימה, אלקון מעקד בזאף כל יום כנקתהפו חאגה ג'דידה, מתאכיד הדי אלחיקיקה חתי אלאנסן אי הוא גוזء צ'ג'יר מן הדא אלקון כיעבר על עזמת אלח'אלק פהד אלפקרה כתחליני נהס בלי אלאמטן ובאן חייאתי ענדהא מענא חאס ו חאס נסתעלוה מיזיאן.